أول شي تخلط الدقيق والسكر والبيض والزبدة مع شوية فانيليا أو نكهة تحبها، بعدين تضيف لها بيكنج باودر علشان الكعكة ترتفع، تحط الخليط في صينية تدخلها الفرن على حرارة مية وثمانين درجة مئوية، لمدة ثلاثين أو أربعين دقيقة، بعد ما تستوي الكعكة تطلعها وتخليها تبرد قبل ما تقطعها.